طعامي المفضل هو المكرونة بكل أنواعها، خاصة مع الصلصات المختلفة، لا تختلف الإجابة كثيرًا خلال السنة؛ أحبها في كل الفصول.